Al e ëmpurtant avei 'na bun-a famìa, ma al e impurtantissim avei ün bel grup d'persun-e, d'amis e d'amize al di fora d'la famìa, perché pöle parlé dë tante coze, anche coze che ën famìa a volte ëncale pa a parlé e ënvece fora t'cunfrunte cun tüti i auti, cun cuei ch'al an la tua stesa età o anche cun cui pi giuvu u pi vei d'ti